Për mi al e impusibil traversè anche mach ün bacias, pa l'oceano, comuncue venta fe tanti ezercisi dë ginnastica, venta stüdié le curent marin-e, venta stüdié l'andament dei venti, segui bin le previziun del temp e pöi ëmparé a dövré le vele, cuindi cume auseie, cume baseie, cume urienteie, cumplicatissim